Inze ne mbe na valina va kwayanza kulalama kumang’ana ko mpira, kulolomake mang’ana ke siasa kidogo, lakini siasa sana da. Khuloloma sanasana mpir. Omupira kwa mukenya kandi kulom mupira kwe injerekaa. Khudzia musiasa khuvedzame za kidogo, vavetsanga vakha. Waula twa waula nga vave va impeachanga gachagua na khwalumireko musiasa kidogo ne kutevana mang’ana kenako kekolokana namna ganisikila mwa katsila si kali kelikanisa, khandi edini yeneyo iferanga ingoyani kada hana uachaga kulumbana malumbana vafukuzana lakinivalina vanje venavo kuloloma mupira, eeh kudzia kulolomako mang’ana kata ka lekanisa khandi kutotomako kidogo nende tsimbaga tsindi dzya tsimbaga tsindidzya mukivala muno. Singana vandu vekulanga, singana valajendaga ngana vandu vamenyanga singana kenyaka kumenye khu khulondonya bulahi uwene kubalana mbu khulakabaka vandu bwa kwiba vindu dave kuleka kuvako vandu bwo kwiba vindu dave, kuleka kuvaka vandu khuyanzane vasi khuyanze vandu ku vakonye vanyi nechitabu kuvakonye kwakuba imbaga yenayo khudzia khukonya vandu venavo ni baas ne khuva yenayo khudzia khukonya vandu venavo ni baas ne khuva nende ne khuva khunyola tsibaraka kutula ku nyasaye.